Dza meyi wɔ ha nye obi a ɔagye dzin wɔ abɔdzenyansapɛ mu. Siantsir nye dɛ dɛm nkorɔfo yi boa hɛn wɔ hɛn daa daa asetsena mu pii. Yarba ahorow a wɔa -wɔaba iwiase yi mu, dɛm nkorɔfo yi na wɔaboa ma yarba yi yenya hɔn hɔn ano edur na ebinom mpo hɔn edzin deda do ntsi ɔno bɛma me dzin atsena asaase yi do akyɛr.